A m'piazerìu tüti e dui, ma sun pa pi ën gradu dë fe ne ün ne l'aut, sun trop vei, ëmparu pa pi ste cozi si, i di-i a bugiu pa, a m'piazerìa però si devu serni, preferìu ël ël pianoforte perché l'ai me nevud ch'al e ën camin ch'a s'ezercita al pianoforte e a m'pias tantu vëdilu, sentilu e vëdì e vëddi cume ch'a bugia i di-i s'la tastiera